Adzekye a soɛr ho yɛ wo dzen yi dze, makakyerɛ wo sɛ ɔyɛ akwadwer a mu nua bɔ mbɔden na adzekyee a soɛr ntsɛm. Osiandɛ ndɛ ndwuma bebree aba a no wohia hɔn a wɔsoɛr ntsɛm. Edaaa a ma adzekye wo a, edwuma biara a wɔbɛfa wo biara n' wobeyi wo edzi ntsi keka wo ho. Na abowa ntatsea mpo ɔtwe edziban dze gu dan mu dze twɛn nsutɔ ber. Ntsi bɔ mbɔdzen ara na dɛ wo so eyɛ nyimpa yi fa aho- na mbom nnyɛ akwadwer na ennhu dza ɔyɛ wo a mosusu dɛ yɛbɔkɔ asopitsi na yɛakɔ akɔhwɛ sɛ biibi na ɔrehaw wo a anaa nda ho yarba bi na ehyia a oetum akɔyɛ ma a yɛapɛ n'ano edu- esiw ne ntsɛm.